Oke awal arua au aku laku rupae ma, pertama mi ketemu ma <hesitation> au dapat te ma ma au didikota, ma ma si ami ana kare masi bujang ma, yang au sana ma hidi mane ma <hesitation> au aku sanang hobi rupae yang ma ma mam busana muslim ma, artinya me-m pake sohudu hatu lete, ami dapat teduma ma mateke langsung au ta bagitu langsung au, langsung hete hakama, tapi au melalui jembatan ma, jadi aung lepa laku ma, laku aku jembatan pea langsung au sampaikan a langsung ami adakan pertemuan ma, ami carita napa kehidupan napa hari-hari, ane napa pendidikan napa, ami sering carita-carita ma, ami suka laku duma ma <hesitation> ma ma dua tahung ma, ma ma suka duma ma, naina perjalanan ma pea setelah pea ma, karena sama-sama arua suka duma ami persiapkan ma langsung meriya riya supaya nusu sadi, <hesitation> setelah nusu sadi. Au kumpul aku keluarga, mane me kumpul mang keluarga, langsung ami adakan pertemuan, laku mulai sadi ma metoku paremawalae ma metoku ma, ha setelah pea ma persutujud-persutujuan ma pea, a' mulai atore waktu riya amina kawenu, ha ikeu-ikeu waktu amu kawenu ma, ami kawenu ma pada saat ma ma ma ma amir acara ma lawaku baru nanti ina lanjut resepsi ma mitouku, <hesitation> pada saat ami kawenu ma meteke udan weida, maina resepsi ma, awalae sampe skarang'i <hesitation> pei selanjutnya keu peduke setela arua kawenu pea, arua hidupe duma pea ma ma masi ami tua udi sala, maudi aku bapa piara, ha selama aura tuaudi mama, mama ami dapate amerana pertama ma ma dua taong pea baru bisa akuana pertama akila ma, ma selama dua taung baru ami dapate ana ma, <hesitation> setelah ma peduke <hesitation> ami laomu. Ami hus adi aku bapa piara pea, ayo alei aku bapa sungguh alei, ami tue riya sampe skarang ami tue ale'i, <hesitation> setelah ami tue-tue-tue <hesitation> dua taong kemudian peduke baru ami dapate akuana skarang alparuk ma, <hesitation> kalu peduke arakama mana bulan skarang baru enam bulan ma, jaji ami arua kisa arua mulai hidi ana kare hidi bujang lae skarang riya mikanu'i, <hesitation> selanjunya ma ina perjalanan <hesitation> laku hidupe basudara'i, ma ma saling ami saling ami alae duma, <hesitation> setelah ma peduke ew-ew peduke seme mateke yang ami rasa kurang ami he ami saling lope tai matir na'a ami lope aka mati, mati taha, matir na'a, mati lope akami, <hesitation> tae amirna'a mati, mati lope akami, <hesitation> pei keu-keu peduke, <hesitation> menyangkut laku hidup laku. <hesitation> mama mantu mati, skarang mama mantu kata'e mater undana, mater undana maninggal'e, hidi materana hidi masi koi-koi mater, mater undana mati maninggal'e, jadi skarang cuman mati hidupe laku materana rupae masa, iyo ami hidup ama amir rumah tangga sandiri, mati mati tui laku mater ama rupae masa, man undana ma mati usia dagar rusiu, lo dagare lo buru lo au lo miting lo <hesitation> yeyi sering ami saling ami pepepandangan begitu pula mati siu mati lope pandangan nakami, saling ami mengingatkan ma. <noise>